اذا تريدين تربطين حذائج يعني شسمه خلي باعي اول مرة خلي شريط فوك شريط وبعدين واحد من الاشرطة فوتيه من جوه وشديه بعدين ثاني شريطين سويهها مثل وردات صغار هيجي وخلي وحدة من فوك الخ ووحدة من جوه الخ وسحبيها بس مو قويب حيث تظل مثل شكل وردة حتى لا كلسع ينفتح عليج